Ha nte niŋ kodoo, kodoo niŋ a be n bulu, n ka ceeboo tabi le, bari niŋ n ŋa a loŋ ko bii wo de feŋ maŋ tara n bulu, n ka caali baa le saŋ, n ŋa kuccaa saŋ, aniŋ jaboo niŋ kini masiŋo n ŋa a ke busabusaloo ti haa